La climi en Malasia pos sí puei sel un poquinu destinta porque es un país que tien territoriu mesmu nel continenti, por baxu de Tailandia, i alogu otru cachu güenu ena isla de Borneu. Peru, amus, que la climi es tropical, quasi que equatorial, assínque tó aquellu tien qu'estal pinganditu tol día. I de seguru que las retrataúras pal turismu atrayel las hazin los pocus días secus que tien. Lo mesmu que hazin en Tenerifi, que está to verdi i t'izin que no lluevi.